Ngjyra e zezë ma kujton Halloween-in. Ngjyra e zezë m’kujton gjithçka magjike. Ato shtrigat me <hesitation> peliç që ju fluturojnë mbrapa që fluturojnë në fshisa në qiell, ose macat e zeza kur ta kalojnë rrugën. <hesitation> ose maskat e ftyrës t’zeza kur dalin per Halloween.